Dièsua e kpai lɛ̀ <noise> gè giimè, dièsua e giimèɛ è folo, e giimèɛ è fuliȧ ko nanɛ̀ŋ tìyèe, e bȧ guùŋ nɛ nȧŋ yaȧ ke kùlɛ̀ɛ sùà, kɛ̀ dièsua è fuliȧ kùlɛ̀ɛ sùà, mùŋ donȧŋ ɓèmè mȧȧŋ wɔŋ fɛ̀ì yiliɔ̀ maŋ tòmȧŋ ke kùlɛ̀ɛ sùȧ maŋ gbùwȧ ko diɛìŋ kɛ̀ mȧŋ wuŋ sìàè jèì, mȧŋ gè ke kùlɛ̀ɛ pela, màŋ nyiŋ dìkìȧ wɔŋ ɓòònoò, kɛ̀ mȧŋ wuŋ gɔ̀ɛ̀ɛ̀, sèè mùŋ dikiȧ naȧŋ pela lii kpɔ̀ è juo, mùŋ kpùloìŋ nɔŋ, ke mìèɛ naŋ yìwìè wɔŋ fɛ̀ì yilìɔ lɛ̀, ke kùlɛ̀ɛ donȧŋ kùwò ke mìè yii kɛ̀ ke mìè yii kè fòlȧ, ke mìè yii kè folo ngàà kɛ̀ ngȧȧ mȧŋ kòmȧŋ e ɓùùyè kiiuŋ nɛ̀, yɛ̀ì e keì bi yè yaȧ, mùŋ banȧŋ nɔŋ ke kùlɛ̀ɛ sùȧ tomȧŋ nyiŋ nɔŋ sùȧ, muŋ ɓemè fɛ̀ì yilìɛ̀ muŋ haȧ diɛìŋ, muŋ gè kùlɛ̀ɛ maŋ bena ko dìlìi muŋ uusù e jèì lɛ muŋ dèkȧ, mùŋ kpɛɛyɛ̀ nɔŋ dèka mùŋ kpùlòiŋ nɔŋ, e giimè lii è jɔ̀ȧ kùlɛ̀ɛ sùà kɛ̀ èum tɔɔ̀ kɛ̀ kiìŋ mùŋ donȧŋ mɔ̀nɔ̀ŋ maŋ kòmàŋ.